Man nga'dow bank sata <laughs> nga nfwud kwoba man nka nfwud kwoba ah bank'sa man nka woy nchow kwoba ngaya nka dow en ntenta man nka pir skwi ngaya ba nka dan'na banki man nka dan'na banki, bankiya n' nfwud kwobsa kasun skwi ngaya kata man nka waiy giu, man nka nwaiya mota skwi kata nka nwiya sa bankiya nfuda man ka nfwuda banki ah man shke nka nwaiya banki ba ehn nawa ba n'chow kwoba na ka ba ngeyts kwoba ngaya man nka nwaiya nke'd nwkoba nagay ba nka deina banki man nka dei na bank nka nfwud kwob ngaya banki 'nka nfwuda ah man nka shirya ndzina nka nwaiya kwob ngaya nka dow banki ka nchokowda nkwob nagaya, man nka chkowda ka giu amfani na ndawa ndawa ba ah waiya bank eh gida man ndihi nte waiya banki nte nte banki sata nde mana nkowkwar' nte nwaiya banki bi kwata kwata'a ged man ntegau mwutsurhi a'banka. Nde mana sata'n ba nte nwoya banki a ged ntegui mwutsurhi, nte giu bi kwata kwata a banki ah nde man kwokwar sa kya kya nte nwaiy'a banki'ya bi, egeda man nte nwaiya bi sa ndaw'ndawa ba eh sunbi gal ntenga nta nwoya kwoba ntenga adzebi gwazem ntenga man nte nfwud kwoba ntenga a guzem ntenga, nta gana dzina skwi ntenga nita a'skwi ntenga n'nza kata nta nwoya bank man nta dow banka kwoba ntenga nte dei ngece'a man nte ngots kwoba ntenga nte dwo kwasuk' man nte dow kwasuk nte woya nkid ntenga, man nte ked'da nte shka nwiya a n'kwoba azbay. man nte shke nwiya kwoba azbay nta, kwoba ntenga amba ahn kwoba amba ah'n, ah n' kwoba amba bank nte n'waiya bank agide ehn skwiyan nta, nte nwaiya bank man kata bi nye ba eh waiya banka bi fa, banka mwutsurhi fa nte mwutsar kwoba ndihi fa nyeba nte mwutsar dama kwoba ga.